Peha, buaku, kukan, dorana, taonim, peha totoka, buak totoka, kukan totoka, doran totoka, peha savun, peha savun peha, peha savun buaku, peha savun kukan, peha savun dorana, peha savun taonim. peha savun.